هو، زه کولی شم تاسو ته د ایران د می میاشتې د هوا په اړه معلومات درکړم. دا میاشت د ایران په ډېرو سیمو کې د تودوخې او وچ اقلیم ځانګړتیاوې لري، چې د سفر لپاره ځانګړې تیاري ته اړتیا لري.